यें ची न जो खानु बनोनु का तरीका च सु जिओ खाना की टेस्ट माँ उसकी शक्ति मा इफ़ेक्ट डालदू जन स्लो आंच माँ बनायु खानु ाचु मनु जांदू जन ह्वेगी चुलु मई बनयु खानु सो ह्वेगी हमारा फाड़ा मा ाचा मनु जांदू